Iyaki em <noise> kande kikinian, biasa na biasa biasa ana ana kote la pasa biasa na ku ma jaga jaga ku pasa biasa ku sitallu na ku kande. Biasa bi biasa <noise> biasa pesan kopi. Eki kande tradisional <hesitation> biasa kapurung, biasa bale mi na alli tawaro yakuro yang manatu di di <hesitation> dipakoroe siddi yaitu di gang jau yanaitu dialloi, ditonana lass. mainatu di koe walassunantu di dede untu di paluleng, intu dipantui ada, intu pawalie dikande. Iyakiteppa iyakiteppaki singangku <hesitation> hmm biasa yaro kukialli, biasa biskui wisule, naipa kupesangkanki kopi. Iyaki beppa tradisional biasae naiki male na cumaki toraja kan alleki deepatori, iyanaitu dipatori. Iyatu dimosuile, iyanaitu dipasurukanni kopi dijumbanae anayang urae to. Karena kebiasaanna kandei, karna ku porai. Karna pamula biccu na <hesitation> memang yato na anuang ka tomatuang ku. <noise> Baru eh <hesitation> eki rasa na memang me memang <hesitation> sico'cok ka ulung kandei. Memang selera ku li ulang kandei pamula biccu silo ko puangku memang iya mo ku porainna <hesitation> karna <hesitation> karna to dia pakuale biccu sipamula biccu ku beppa siamanu na elli na tomatuangku. ku kande silong kawang kawangku makanya kebiasaan ma kandei, lama lama to si cocok ma tu kandei.